<hesitation> yake jo i anu jo darat yake hewan madomi biasa to biasa nyarang <hesitation> bai, asu, bisa duka biawak saba yake biawak bisa duka jong wai jong darat yake <hesitation> hewan anu madomi biasa deng cicca <hesitation> kura-kura saba yake madomi i kan ke nyarang kalando lettena mane ke bai biasa kan biasa juga na anu to diula saba yamito na madomi ke bai ke asu biasa di pake mangula bai yamito na madomi saba yake kalena maringan duka yake biawak biasa naula tau duka yamito na madomi lari na ende duka lettena madomi duka <hesitation> anui kura-kura kan di kita bawammo si anui sibatenggeng batenggeng anunna banuanna na mabanda na bawa yamito na tae na belai lari yake awelangi kan deng to burung-burung isinna kalanpini <hesitation> langkan raka saba biasa na pake na pake jaka kande saba yake lambat-lambat i tae kande narupang susinna yake lambat na biasa gassi saba yato’o kan kande anu ri na kande sia ulli kan buda jo anu to to jambu biasa ke jong wai biasa duka biawak saba jong wai kande bete na bete duka biasa na anu to madomi deng duka bete madomi yake ke anui.